<hesitation> "giƴan so wanaa njaafoɗaa kan. Huunde nde mi jooɗnoraaki hewtike kan jooni. Mi waawataa yahde sinemaa too. Jon kaa en ngaɗan ñennde wonde. So Alla hollii en hono muuɗun fuu, njahaden. <hesitation> Walaa fu mo huunde heɓataa. Ayyo. Ngel jooni ngal kaa a yaafoto ni."